المطبخ الفارسي يمكن يكون فيه أكتر أنواع في الدنيا لأنو كل ناس حته بيطبخوا بطريقتهم الخاصة وأنواع أكلهم قديمة طورت عبر السنين من حضاراتهم القديمة انتشرت أنواع الأكلات بتاعتهم في أغلب البلدان الحولهم لكن أغلب الأكلات الفاخرة عندهم دايماً بيكون فيها لحمة ورز ومكسرات عندهم أنواع بوهارات كثيرة أشهرها الزعفران